Sɛ metu akɔ ɔman fofor do a kwan a mɛfa do enya anyɛnkofo afofor nye dɛ bea a metse no mobopuei. Na metu mpasar kakra a merenantsewnantsew kurow mu no obi a mehyia n' biara n' mekyia n' na ebisa n' dɛ no ho tse dɛn. Ɔyɛ dɛn ara a wonnyim me wɔ bea metse no menya afofor ma woebisa me ooo! Mifi hɛn nadze. Ne dɛm no mususu dɛ ɔbɔboa ma menya anyɛnkofo afofor. Na sɛ minya bi dɛm no a metum so epuei akɔtsena beebi a wodzidzi wɔnom. Hɔ no so ɔyɛ dɛn a nkorɔfo ba a menya obi menye no atwetwe nkɔmmɔ ne dɛm no menya anyɛnkofo afofor.